Se mbaetɨta jae kiraiko oyeapo kua tembiu lenteja jeiva, mbaetɨ aikatu acocina, mbaetɨvi aikatu kiraitako oyeapotava, se aesa, jare jau mercado rupi, agua seyeɨpeyave, kutɨgui mbaetɨ aikua kiraiko oyeapova, jare mbae mbaeko guirajava ikavi vaera kua tembiu öe